Haza oyine Obu okuba oyine obwesigwa mubantu, obu okuba oyine obwesigwa nibukuhikya habusinguzi habwokuba obu okuba ori mwesigwa, toine nambere osobola kugenda bakakwiima ekintu habwokuba ori mwesigwa nibamanya noija kugaruka osasure. Omuntu kakuba naaba ayine omugisa akeyongeraho nokukora, omugisa gusobola kumuhikya habusinguzi.